إذا ما ي-يفتح الهاتف ما يشتغل في اكتر- في اكثر من طريقة من شإن تشغله; أول اشي چرب تضغط على زر التشغيل فترة طويلة تغلق الهاتف وتعأود إن إنت تفتحه ، إذا ما نفعت چرب تشتغل على زر التشغيل وزر خفض الصوت، إذا ما نفع چرب إن إنت تشحنه لمدة قصيرة ، إذا كل هاذي الحلول ما نفعت فبتودي الهاتف الى متخصص.